اکھ رولنگ پن چُھ آٹہٕ پیٹھ تمام طرفن پیٹھ دباؤ لگٲوتھ آٹا ہموار کران یوتام نہٕ یہٕ مطلوبہ موچر تہٕ شکلہٕ تام واتہٕ۔ رولنگ پِن استعمال کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم کینٛہہ تجاویز۔